في الوقت الحالي نقدر نتحدث بعدة لغات منها العربية، الإنجليزية، بعض اللغات الأخرى الفرنسية، والأسبانية، لكن أكثر لغة نحب نتحدث بها هي العربية؛ لأنها لغتي الأم، وعندها جمال خاص في التعبير، والمفردات، أما الإنجليزية فهي مفيدة جدًا للتواصل مع الناس من خلفيات ثقافية مختلفة.